Jar Singapore an kunnen ishinnen mjaboa, workia, tambia, viazi tamua, hanjera kalmatia,, kalmati karaiati, viazi tamua, amminen mkate sokariati, sagale ak foni, taworkia wot daben tan nyaati. Amminen ishin <hesitation> yellowmice innen hinyaati, bisan juice aki, ukwajua kan fa kulli hindudhi juice beetroot kan fa kulli hindudhi, dub wontan nyaati.